المؤسسة الخيرية التي أدعمها: أنا أدعم مؤسسسة فزعه ؛ لأنها تساعد المحتاجين في الكويت من خلال توفير المساعدات العينية و المالية ، توفر فرص الدعم للمحتاجين للأسر المتعففه و الفقيرة ، وهذا يعكس جانب التعاون في المجتمع الكويتي.